kittin thunen won dhibiaf hinyedhenu kittithu irrum thathia ishinen aina birri jirthi won akha baothi. jirah thaa mapiraa jirah khaa chumaa jirah mpka thaa dhabuan hinjirthii dhub kittin thunen beree tofauti tofauti tumikitii berre akha arosa irthani miin kas irthani beree maombia irthan iii kanisanen irthatheni shule irthatheni mwalimu shulean irthaa dhub kiti tunen aina birri jirthi akasi ishinen